أقدر أسبح وأقدر أركب الدراجة، تعلمت السباحة بسن صغير تقريباً لما كنت ست أو سبع سنوات أخذت بعض الدروس وأستغرقت حوالي أسبوعين عشان تعلمت الأساسيات، أما ركوب الدراجة تعلمتها في عمر ثمان سنوات كانت تجربة ممتعة ويمكن إنى أستغرقت <hesitation> عدة محاولات قبل ما أقدر أستقر عالدراجة، لكن مجرد ما تعلمت صرت أستمتع فيها كثير.